<hesitation> ehe ai, <hesitation> tsy tokony ho zaraigna mihitsy ai hariagnan'ôlo efa akeo <hesitation> mbô hampihegny tsy fitoviagna satria zao ai ôlo jiaby tsy voatery hitôvy dahôlo fa mila <hesitation> ezaka, asa mafy zay vao mahatonga ôlo araiky manan-kariagna, donc <hesitation> leha ambany zaigny raha ohatra hoe te hanan-kariagna koa izy donc mila miezaka mafy izy, mila miasa mafy.